Inyama pampiti ngawafwira inyama waibanika mali ngwimba chiwina alafau ulonde imiki upangile imiti pachiwina ngupembe moto mwisika muu nginyama azino uzike paa nginjwanje ukuma ko inyama zi ngwuma zi chimabidi utiika kwanza visaka vya mpiti alivino enge utivimbila inyama papera papa ili joto iya itachifuma munyama ili inyama enge vikuma arakaoraka ko nganjwuma umaika mumankolo, numu- numu numizi vitendo vivya vikulu ndange wamatila ni ivu papela <noise> ngukulonda kutola umamatula inkolo yako watola mita ndo yako yiyo awe umazana mitande ili safi yuma yaya na kolokoto lazima tali <noise> izuke ngapano yaya yakaitile mchikolo, siyaipi na kusunziya kama kaam yo weni nkwila nakuvyanga, eh soswa yakuvyanga, yatunjunga mnkolo nanjwa kwene amali pano mma akulenda kweleka amanyanzora sile tunono nkatora i mbalala apata ndo apati mbalala ngaponda ng ngatela asha ngiwalisha ngatora ngali weleka ngangemwala.